Bëŋooy bí iñaan këëwím bí bëëŋoy búwar, nëënkësan bëŋooy. Uncakul cíwun pëëmpíinţ ţënko ţí meeţí bëruwí cíiţ ţël, mëëmpíinţ ţënko ţí bëruwí cíiţ ţí këëŋoy bëŋooy búwar. Uncí mpíinţ okurar tekëler këŋooy bëŋooy búwar. Uncí mëëncar pëëmpíinţ këŋooy bëŋooy búwar.